איך קום אן מאך איך זיכער צו שמייכלען נישט צו שטארק נישט צו ווייניג און איך רעד נישט צו סאך נאר וויפיל מען פרעגט מיך <hesitation> און איך זאג איך דערצייל איבער אלע פלעצער וואו איך האב געארבעט ביז יעצט און איך רעד נישט צו סאך נישט צו ווייניג און איך מאך זיכער צו מאכן איין דזשאוק צו מאכן א ביסל ראגער די אטמאספער